ग्रह, सूर्यमंडल में आठ ग्रह होई, बुद, शुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रहस्पती, शणी, अरून, यानी वरून। तारा, सूर्य सबसे नज़दीक का तारा होई, और भी तारा, जैसे <hesitation> ध्रूव, तारो, सीरियस, बेगा, आणी बेलट, <hesitation> गम, जूस जैसा आवल। नक्षत्र, आकाश में कई नक्षत्र होई, रोहिणी, सप्तरिशी, म्रगशी, शीरा, अनूराधा, आणी, पुरुभवस्सा। <hesitation>